Kua ndiringoreta oyemo <hesitation> caracte <hesitation> rizareta iñeere jetako <noise> jokope iru <noise> ñee ñajaaani ñanemiari <noise> jokuae ñanoiko italiano jare francé jaeramiñovi <noise> guiroviareta <noise> jokope musulmaneretare, jaema ijokogui <noise> imúsica jaeko folklorica <noise>